Tena tsara safidy mihintsy ianao ka, izaho koa moa manome izay tsara indrindra ho anao foana e, eny tsara, tsara fa tohizo